أي، من حق الأفراد اختيار البلد اللي يحبوا يعيشوا فيه. هالشيء يعكس الحرية الشخصية والحقوق الإنسانية. كل واحد عنده الحق في البحث عن حياة أفضل، سواء لأسباب اقتصادية، اجتماعية، أو سياسية، ويجب دعم هذه الخيارات.